namo gena gahi fola ge ena oro eno sedaba gofu coma hate majaga kene kene gena, rasi ena gahi ena ma rupa gatebena, gatebena hono tegena rasi ena tarine kagena. <noise>